طبعا أكيد إنه الناس يشاركوا لازمن يشاركوا باإنتخابات ، اا- منشان بلدهم منشان اا- الديمقراطية بيحكوا ايش يبون وايش ما يبون ، التصويت بالإنتخابات شغلة قومية لازم لتادى واجبك تجاه ال تجاه بلدك وتجاة الوطن عموما.